Apol sunii gargarai, apolin lila gagarai, ta akukanaan nyateniit jira iyo tasagalean nyateniit jira. ishinenii woliil gugurdaa, dibin lila gugurdaa tadibi lila charekoa, duumi akum ishin jirtuut suni ak tumieteniit jirai. tadibin hinmioti tadibin lilaanen hinmiotu.